Ngokungalhengekanaya omuwasu wesabuni akalhungirira nikyikakyi esabuni kusangwa thuwithe esyasabuni esyeryoya nemu wasuwayu halhi esikawoya <hesitation> esikawoya ebyalhoni abandi bakabugha ambu esyathoyi, ingye ngalhengekanaya omuwasu webyalhoni owesabuni webyolhoni, iwuthu ni- nirithibitha okobuhuka bosi obwangabya obwamasa okwathoyi, kutsi eryasira omwamaswe, esyandwalha singaha esikasira omwamaswe owabandu bakasubalha, nerihaho oburofu okwasyathoyi, ithwabya nesyasabuni esi- esikakutha esyanyungu isyu omuwasuwasyu sikalhobaya omubiri nwukakutha enyungu eyangabya yabyayanganathoka erihenia lhuba halhi esyasabuni esyerowa nasyu nimiringu ebiri Hali esabuni eyawangabya wanganowa iyakuhenia kuse eyeryowa bulikyiro. Hali esabuni eyo wamoghayu iwawunza ngobuthuku bunene iyabya yanganathoka erikuhenia kusi erikuhendulha ngerikwiha mwemiburu. Ihabya nesabuni eyawanginowa iyo niyeryowa betu siyerihenia mundu iwasyighalha ngokuwune. Haliho esyasabuni esyesyanu nge omo isyu wanginathoka eri- eritheka omwamaghetse wukasoakinga ngesyangyimba iyabya yanginathoka eriha mwoburofu lhuba. Ihabya esabuni yamaghetse e- eyiringa liquide soap nayu wanginathoka eriyikolesya ngeri erisimura enyumba. Wukayitheka omwamaghetse neru iwa ambi iwathoka erisimura enyumba yandeke kusangwa esabuni yikabya iyabilhobya amaghetse. Ngalengekanaya oyo womughaso wesabuni